اذا حختار أعيش في عالم خالي من الكوارث الطبيعية او خالي من الجريمة، اعتقد اني هعيش في عالم خالي من الجريمة لانه الصراحة ابي يسود احساس الامان، ويكون كذا الواحد ماشي في الشارع ما-ما يخاف من اي شي يعني وكمان انواع الجرايم مثلا في الحروب وجرايم القتل وذي الاشياء يعني مرة سيئة، فاكيد هحب انها تختفي من المجتمع بشكل عام يعني او الكوارث الطبيعية كمان ليها أشياء يعني تحد منها شوية.